וויזוי אראפצונעמען שטויב פון מעבל. <hesitation> די ערשטע זאך איז א- אדער קען מען נוצן א מו- א שטויב- אזא אפשטויבער - ס'איז אזויווי א- ס'מיך- האלט עס אן און ס'האט אזעלכע ווייעכע פעדערן אזויווי וואס ס'נעמען אראפ שטויב, אדער קען מען נוצן א שפריצער וואס איז געמאכט צו אפוואשן שטויב.